एबे सदियो से कहाँबाही जौ मन्जनक कामता एबे उहे दतवा साफा करके । <हेसितसन> हमरा खाइ खुनिया दतवमा कथी कथी एट्कोले हसहुन जम्मइ । हसे उअ चाइ मन्जनवा देसिय साफा कइ नाही । हसे उअ तेने साफ हखइक माहा दतवा फेर हमार हैने किरेसइ । हसे दतवमा किरा फेरी हैने लगसइ । हसे दतवा फेर हैने बथ्साइ ओसके गहले । हसे उअ छाणके देउकही तोर एबे उअ दतवा देउन हसे पुरान पुरान भेल हसइ खिया लगल हसइ दतवमा फेरी उअ हसे मन्जन देसिय जम्मै साफा कइ नाही टिल्लिक टिल्क देसिय । हसे एबे मन्जन तेने गहबाही जौत हसे फेरी हमार ससवा फेरी हैने बसेसइ ।